Hewan yang bebauk busuk tu ado beberapo bang, <hesitation> yang paling busuk nian tu sebenar tu ado hewan namo nyo telegu kalo kami nyebutnyo, dak tau itu bauknyo dari mano, cuman yang sayo tau itu, nyo tu kalo kito pukul, dio tu pasti ngeluarin gas, kalo bahaso kito tu kentut gitu kan, nah itu kalu sudah dio ngeluarin gas itu pokoknyo sekampungan bang bauknyo dak bakal ilang, berhari-hari dak bakal ilang, nah tapi <hesitation> hewan itu tu jugo jarang masuk ke pemukiman, jadi tu jarang lah tercium aroma aroma bauk-bauk dari <hesitation> telegu itu tadi, nah yang paling sering tu sebenarnyo tu yang bikin bauk itu tikus samo <hesitation> lipas atau kecoak kalu orang nyebutnyo, kenapo tikus, kareno tikus tu terkadang tu, dio tu kan memang tinggalnyo tu di tempat-tempat yang kotor tu bang, nah dio tu <hesitation> kotoran di tu tu dimano-mano, jadi kotorannyo tu jugo beraroma gitu lo, dan dio tinggalnyo makannyo ditempat yang kotor, secara otomatis badannyo jugo kotor, nah selain tikus tadi tu jugo ado lipas, kecoak, nah si kecoak tu, kalau kito pukul terus ado lendir atau cairan yang keluar dari <hesitation> burit dio atau kek mano nyebutnyo itu bauk nian bang kasih ketangan bang, di cuci pake sabun tu masih dak hilang, jadi kalau apo yang bau yo itu, telegu, tikus samo lipas.